Un barrancu izis? Pos me veu nel pojal del barrancu assín guipandu pal orihoscu. Los barrancus me sonan al Atlánticu peru paquí tamién los tenemus i mesmu les izimus esbarrancaeru alos que tovía s'están a hormal por mó dela huerça l'airi i l'augua. Ai genti que lo que hazi tamién es agateal parriba el barrancu peru yo prefieru de subil pola parti d'atrás i no arriscal-mi a dal-mi un porrazu. Me gusta la montaña peru el subil assina polas paeris pos lo veu que essu está de más.